Gne fomba fagnasa lamba zashy ame tagna, da alainao eiky e lamba, la ohatry ka haninao ame <hesitation> savony izy, alainao e lamba da asianao rano, da osoranao savony, da osora osora savony aby gne vatan'igny lamba igny, da vita an'izay de zay amin'izay enao vao mikosoky anazy moramora, koseha moramora amin'ny faritra abiaby igny, raha lobaky moa izy de kosehinao sara aby gne cole-gn'igny lamba igny, gne helikiny, nge vatagn'igny lamba igny, gne moromorogn' <hesitation> igny lamba igny, da vita izay, vitanao kosokoso sara izy, raha ohatry ka ilaigny alogno fa maloto loatry igny lamba igny da alondony eky aloha, da kelikelign'igny amin'izay anao zay vao mikosokosoko enazy moramora, da zay amin'izay anao vao mikobany enazy zay vao atapy.